Grecia, tëtä guasu, mbaetɨ yaesa mabe, ëreï oïmesagua oï opaete yasi rupi arakuvo, mbaetɨ aikua mbate kïaraïko kua tëtä arañavo, arasape